<noise> Ny ilana any reny koa, raha rey fikihisa raha. Laha misy latabatsy eo maloto, lafa tsy afaky sasy gny loto amy latabatsy iny eo, da kihisa amy taratasy maranidranitsy iny, kihisa kihisa gosa gosa gosa gosa gosa la vovony avao, bobony reny miala. Lasa bobony zany loto reny la malio gny raha iny, latabatry iny. Manahaky anizay koa vy reny, laha misy vy fa herikeriky ao, alà avao taratasy maherihery iny, iny akosokosoky azy eo la miala harafesy amy vy iny.